Eka haiko gny mamatotsy kravaty. Misy aloha gny lelahy tsy de mahay mamatotsy kravaty zao. Ah zaho vo gn'olo magnodidina anaha aloha tsy de matetiky magnisy kravaty loatsy, no tsy hoe misy fety angamba, da megnatsy tegna amy lanonan'igny satria fety be ohatsy, misy mariazy na raha manahaky anazay da magnisy kravaty tegna fe tsy de matetiky le. Na zaho na gn'olo magnodidy anaha tsy de magnisy kravaty ndre izy soa io. Fa matetiky gn'olo mpanambady gny magnisy anazy